E titou kre inou hol mor mor a ktek hore orom a tgiang. ku lu to pekam dok thera yor to mor aktiek ngot hera vle nang mor o mangi ngoma serei kngongia. ngoma serei ngom ktua vavle he, nop o resik nngia nngia nop! Ngoma vle nang ngot kut ngot kut nan kar ngor tet kut kol mor mo he mote mom vatvat nop tamtam e mo he, ngot lout mo. Okei ngottle kngai klilei ko knitting ktua vle kar ngor tet mo. kngaikorrop makun mhe gi mo kanmok mo gi makun mye koul kvavle ngom ktua vavle he kar e titou va e inou.